Enonn simmi oworo-owobu nwn aden che be m’asi e bh-era me ebuera che, owuribi manyi nna aden cha ennon omo si ebuera. a, ebhera wa si enonn, ennon ama ofbha ezeh, ez-urbu ezara danni aden cha enonn eme sa arrangu o si ebh era che cherra mo modoaake omo zu zubua ezara danni okko-kwop, ozubui ezara danni okko-kwop ozubhi ezara danni okko-kwop ma-zi ma-aa fhe ka, bhawi onu owubha me kam odik ting omoh konum-oo okka manna odim kwaam awodomah be akpe-bum mamdo odo ozuzobui <hesitation> ezera danni danni okk kowp mazima ezera ting obuap ononng ozura, ononn owuwu me obhok, o’simmi ema obuok o’simma mo obuok osima ema obuok masima ebuera ting aka ajibu owobu me ezanng onu owobu me amman ua, awoobu me omman va-pe mando-do-do mazimauh, <hesitation> va pee abuo-owuri be ozime be ofonna ebuera cha be mu asi me ibinokpaadyi obuok ottoku me owuribi eyoma enonn be karra orronngh cho eyoma onnongh-e bi karri orrongu cho eyoma evu bi karra orrongh cho eyom ottoku kpannamkpen bi karra orronngu cho arronngu se otzubu nanni ennon me ebji ozu onnang onnonghe ennon kke ononng mando kwu onnang ennon onnonghe ko biro orronng owuridi ennon mando owobu me. Ozimini ome che ozu charri ezara danni okko-okwop ozimmi eme ozum garri ezara danni okko-okwop, ozumi eme garri ezara danni okko-okwop mando-do-do-do awott cho owott ozum wa self efin me ewot ekka me ewott akowabu ozum feh-feh-feh fo mosi ke kommo ohon-a ma orronng bi oki ohohum kwe o’sa bipuyrit ma-zeh-zeh ma ojibu okkoden odabui ke ohom di n’arraa che okko-owonku-a and do eyimma me o’wobu me bi seep e diree ma fot be beemm ottoku mando wani ffo oyak-ue azim kko da on less onnonybue mache suwi ohop me vapaam anamma asi be zeh arra odoma odim kwaam khe eronyi onozima odaak-ua ozu bame ozuk-ua agi-e bo obuuhi ennnon ting, ennon namme ewott, ttewott awu-da ttiri pyiri ma owuri ennon ma me dok-akarra awobu-wa odok-odok wawott da iken se pyiri ana me odok ikyi ebuera otte wott a’si-me odok-a madi see ebhera ma-me <hesitation> ekka euowa me oba-e osi ozum famma zima osi ozum mabipuyir ohok che dipuyri ma kko orrong awott ma ekkanna di n’orrau kakarri me mdi aa ennon ke e buera e’bipuyir osi manyi oo odim kwaam bi pee ka arra m’bi enyi obi kum owott domanm be chi ke na obi owobu me-a so ki ozun o’sime so-ki va ommane me-o wanyaa manko-orromg.